To ma zhi na ɗiya kan ton ni zhi zwigə gəwhwi ka mban ta shikafa ni ɗa ma sai gha gha ni gha to shukafa na ma whaw rə whwi na mə gha mban məl nə mbw məl ghə tə ni iyi ghə təni hi na ni gha whara whwi ni gha ɗa yamari rə ghə na nyi kwa shaghə ma ma ma fwi va zi na ni gha tsi shukafa dʒiga to ni ʒa ta ma narə gha wa kəvə na ko wa kusa ta na ni gha di iyi ni gha zigə dʒiga nə gha mbwaziri mə wa wsa ɗayi shi na nə gha tki dʒiga to nə gha mma mkəlawa ma səkə zi va səkə kəvə ira na nari na ni gha kəli səkə rə whwi mə gha ngi ni gha ta ni zha ha nə mbw ni gha ta ni zha ha nə mbw ta ghə ni iyi nə mbw dabi dabiwu na to mə wa na ngi nə ta gha na ɗa ha ha ma na fari zi na pana rə ya ra nuwi farko ni gha elari ni gha whwa ra whi Nə gha fəi shaghaə rə whwi nə gha ɗa yamusi dəiga ma yamuwi nya fwivi na nə gha twi shikafa dʒigu gərə hata ma shikafa nyi kəvə na ni gha kəltə ni gha di ma wa thi shi na ni gha fi hi rə whi ma hi kəvə na na gha di iyi na gha səltəkə nə gha di wsa nə mbw fi dʒiga mbə ɗayi iy pa təmatər ghətən tatasai nə gha di ma kir gha mə wa na <hesitation> kintəkə kisa unar dwi na gha twi dʒiga rə ghə na nyi ni gha səltəkə ma sawhi yamwa zi na ni gha sel ghətən hi gaba ɗaga ma səl hi ghə ni iyi na to ni ghə za dʒa wa dʒar dʒa ɗayi kena na ɗa mbw mbə shikafa ra to ni gha ma kəvə zi na na gha kəl sələ rə whwi ma kəl gha səkə rə whwi na to sai ni gha fəi ni gha nfavi shikada kəna rə tasawa sa’a nan nə gha dʒə ɗa iyi nə gha zikə rə ghə na nyi mə wa chokali shi ni gha zəm ni mə chokali ya shi ma bow hə gha tsələkə pla gha nə gha zəm ni ha.